د کار د مرکې لپاره باید له مخکې شرکت وپېژندل شي، عامې پوښتنې تمرین شي، مناسبه جامه په تن شي، ترتیب شوي اسناد هېر نه شي، مرکې ته له ټاکلي وخت لږ څه مخکې ځان ورسول شي او پر خپل مهارت باور پیاوړی شي. تمرین او ښه چمتووالی د بریالۍ مرکې سبب ګرځي.